Ama taxpat nintse na lhaway pulana na xpupuy ama min pakglhch, nanuntsa na chuchuya ama min pin, axni no chakgonitsa min pakglhch xpupukgonitats min pin pus namujuy no kmin min puxpatan namujuy no porque liwanatsa chani min pakglhch na- nalakxpatay i namaskgokgey lhawaparakan no pulaktim pin wanikan tatsilipin, pus para min katsa para tsaman laksitmikutun pulana na- natsiliy ama mi cebolla chono ama min pakglhch na makapin no ama mi min pin na maskgokgeya no axni no liwanatsa chani pus tsetsa no nali way wamparakan akgtimi <hesitation> xatu <hesitation> salsa, salsa roja mi na- na tse lhawakan pulana- na- na- na laktsiliya ama mi- mis cebolla chono ama ama chile de arbol seco na- na- na laktsiliy chono ama tu wanikan pakglhch na- na tsiliy chono na licuarliy o minkats para talhawakutun ankulim tse natalhaway tsama noxla salsa roja, pulaklhuwa chi lhawakan salsa lhawaparakan no salsa na salsa roja para Sta na lapuy ama mi- mipakglch na- nala talapuy ama morita, chono na tsiliy, pulana na machachiy mi cazuela chono na axni no chichits min cazuela ps na makapin no ama mi cebolla, axni no laklhmumukuts ama mi cebolla pus uno tu suakgay min pakglch pus na makapin no kmin cazuela, na lhawaparakan no man taxpat tsaman na- na chuchuy min pin man nu nalkgsuakgay nak puxpatan tina no na maskgokgey natse nali wakan man pin nalakamanuy min chau.